Este än sunpa't wa ntzäjku este, wa' ntzäjku este, chile relleno, pero este niwi relleno es niwi relleno, pero este me gustaria wa'kun anhmayu por que nkenpatät este gente nä kyu'tyajupä y entonce este pero äjtyä bueno hace falta wa'ktyä mpreparatzäjku, de entonce este, äj lo que ntzäkpapä't nyajayajpapä mole, mole y adobado y este jete nkojtapya't este bueno, mole nkojtapya't este ti'yäk este chile ancho, nkojtapya't pla nkiniya nyäyipä platano, este este galleta, nkojtapya't este nkojtapya't galleta, nkojtapya't tomillo, nkojtapya't este nkojtapya't oregano, cebolla, y nkojtapya't este je ti'yäk koya, entonces este jejtzye't mpreparatzäkpa, nkojtapya't este este este nkoj ya este sospa't je sis ya jenä este ya tujku'kap je je meramente re recadito <hesitation> je sis y ya.